أعتقد أنه كلياتا عنا قوة خارقة، بس بمفهوم مختلف عن القصص الخرافية وقصص الأبطال الخارقين، كل واحد فينا عنده القوة الخاصة فيه، اللى يقدر بيها يساعد الناس، مو شرط أنه يكون بيطير، مو شرط أنه يكون عنده قدرة على الأختفاء، لكن كلياتنا عنا قدرات.